आधुनिक समाज में परम्परा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और जटिल हो गई है। परम्पराएँ समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करती हैं। लेकिन आधुनिकता और विकास के साथ उनको संतुलन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम है। परम्परा और आधुनिकता दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। लेकिन दोनों का अपने अपने महत्व है वो भी ज़रूरी होता है। आधुनिक समाज की परम्परा को सकारात्मक भूमिकाएँ होती हैं। जैसे कि सांस्कृतिक पहचान और विरासत के संरक्षण होता है। सामाजिक एकता को साधन होता है। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य होता है स्थिरता और निरंतरता होती है। आधुनिक समाज में परम्परा एक फूल की तरह काम करती है। जो हमें अतीत से जुड़े रहती है और भविष्य में शिक्षा और दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। परम्परा को संरक्षित करना आवश्यक है। लेकिन उन्हें समय के अनुसार परिवर्तित और आगत करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आधुनिकता और परम्परा के बीच संतुलन बनाकर समाज के प्रगति। और स्थिरता दोनों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है।